Cu l’aranciuni pensu a lu tramuntu, a li culura quannu lu suli si va a curcari e lu celu diventa n’àutra cosa. Pensu puru a l’aranci, picchì mi piàcinu assai di manciari e di sprèmiri, e nni manciu assai, spicialmenti quannu è la staciuni. A diri la verità, mi piàcinu chiù assai l’aranci russi, però iddi hannu sempri un pocu d’aranciuni puru d’intra.